Tsy vaotery magnano fareketam-po akoho fa arakaraka ôhatra zao akoho lahy tandena ohatra akoho lahy mpiady de igny izy magnana fareketapo satri efa tarimina matetika foagnany izy batain'ny tompony ameana ameana vary ameana sakisaky de fantany ilay tegna mpikarakara anazy fa raha akoho madinika sy mafantatra hoe tsy de miraikim-to- po amin'ny tompony.